Maro zô karazagna mofo mamy le haiky gatô sognambo, gatô, cake ih, tarta, sablé, opera, megnakely, makasaoka, mofogasy <hesitation> avy akeo koa pain au lait, pain de mie, biscotte, opera.